الرياضات اللي تدي قوة بدنية رياضات المقاومة رفع الأثقال رياضة رياضة كرة القدم حتى هى تبى قوة بدن-بدنية يعني لكن السباحة اليوجا هي رياضة بس بسيطة وتبي مرونة أكتر من انها هي تبي <hesitation> قوة، فالرياضات كلها بصفة عامة كويسة.